gri cunu wo ɓɛ'a bebiyan uwe siyo nɛ ci siyo nɛ nucozo mi huweni ji nucozo mumɔnnu yɛrɛ ɓami huweni mu ji ho bun waati so ɓa mawe ve ni gri a vɛra mu besosi a a huweni-na mu besosi donk siyo nɛ ci ho bun a ho cunu ho senu